أنا بقدر إني قولك بعض المكونات الرئيسية للسيارة ، زي الزچاچ زي الاطارات زي ‹hesitate › الحديد و المكونات الداخلية للسيارة والبلاستيك من الداخل، المقاعد المقود والوقود اللي بيتحط بالسيارة، اشي كمإن زي الاطارات الداخلية والخارچية والأنوار.